<hesitation> So yimɓe laatiima yiɗɓe fuu. Jilli nii, so naatii hakkunde maɓɓe, arannde fuu o suuɗoto ka, kaa cakkite ɗun ɓangaa. Ana waawi kanko duu o waɗa ɓe kontaminee faa tewta ɓe ɓe njiɗi. <hesitation> Ana jeyaa e kulle ɓurɗe fuu jogaade doole e ɓii aadama jilli.